که زه په دې سفر روانه شم نو زه به په لومړي سر کې ټولو هغه سیمو ته چې زه ورته سفر کوم، د هغوی په اړه به، د هغوی د جغرافیايي وضعیت، همدارنګه د اقلیمي وضعیت او د کلتوري وضعیت په اړه ځان خبر <hesitation> کړم. د دې تر څنګ به زه ځينې اسیايي ژبې چې ډیر ویوونکي لري د هغوی څخه به د دوو دریو ځینې اړینې جملې زده کړم او هغه به حفظ کړم، او همدارنګه له ځان سره به په کافي اندازه پیسې ولرم.